Хурдани оби кофӣ ҳар руз барои организми инсон муҳим аст. Барои нигоҳ доштани сатҳи оби бадан дар организм бояд ҳар рӯз оби кофӣ нӯшид. Истеъмоли меваҳо ва сабзавоти обдор низ муҳим аст. Аз нӯшокиҳои қавии ширин ва қаҳва зиёд бояд худдорӣ кард, зеро онҳо метавонанд обро аз организм берун кунанд.